Cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncwannoomꞌm na ticwilꞌueeꞌñê ncjo na jndo̱ꞌ tsꞌom, nnda̱a̱ nncwanoomꞌm meiiⁿ na tiquiom joonaꞌ ee xeⁿ na tiquiom joonaꞌ mañequiaanaꞌ na wanaaⁿ na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ jndye nnom ꞌnaⁿ ñequio nnꞌaⁿwaⁿꞌaⁿ noꞌ ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ candyooꞌ nacañomꞌm sa̱a̱ ncjo na niom naquiiꞌntaaⁿya ncjo na jndo̱ꞌ nꞌom lꞌuenaꞌ ndoꞌ tꞌmaⁿwaa na cwiteijndeiinaꞌ jaa nnꞌaⁿ ndoꞌ niom xjeⁿ na mayuuꞌcheⁿ macaⁿnaꞌ na nleilꞌueeꞌndyo̱ joonaꞌ yocheⁿ na mꞌaaⁿya nnom tsjoomnancuewaañe.